ما نوع المتاحف المفضل لك، ولماذا تستمتع بزيارتها؟ المتاحف المفضلة عندي هي المتاحف التاريخية، لأنها تحكي قصة الشعوب والحضارات أحب أزور هالنوع من المتاحف عشان أتعرف على الماضي، وأشوف كيف كانوا يعيشون أجدادنا وأجداد الشعوب الأخرى الاستمتاع في زيارتها يكون لأنك تحس وكأنك تسافر عبر الزمن، تتعلم عن العادات والتقاليد، وتشوف آثار مهمة تعكس تاريخ الإنسان